framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segist vænta þess að verkalýðshreyfingin láti meta kostnað við kröfugerðir sínar öðruvísi sé erfitt að bregðast við þeim áttatíu samningar renna út um áramót en kjaraviðræður hófust formlega í morgun Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn Reykjavíkur vill að utanaðkomandi aðili verði fenginn til að gera heildarúttekt á

við braggann í Nauthólsvík málið er rætt á borgarstjórnarfundi sem nú stendur yfir stærstu æfingu NATO í þrjú ár er ekki beint gegn Rússum segir stjórnandi hennar bandarískir hermenn æfa á morgun viðbrögð við hryðjuverkum á Keflavíkurflugvelli uppskipting velferðarráðuneytisins kostar minnst sjötíu milljónir króna

félagsmálaráðherra segir það vonbrigði að gefist hafi verið upp á að reka heilbrigðis og félagsmálaráðuneytin sem eitt trúnaðarsamtöl við ráðamenn hugleiðingar um mikilvægar ákvarðanir og uppköst að Icesave yfirlýsingunum

meðal gagna sem Ólafur Ragnar Grímsson fyrrverandi forseti hefur afhent Þjóðskjalasafninu til vörslu

gott kvöld fyrsti samningafundur Samtaka atvinnulífsins og Starfsgreinasambandsins

var í morgun og því er samningaferlið formlega hafið segir framkvæmdastjóri s a hann segir erfitt að bregðast við kröfugerðum verkalýðsfélaganna því þeim fylgi ekki kostnaðarmat en segist vænta þess fljótlega

tifar áttatíu og tveir kjarasamningar renna út um áramótin og önnur holskefla kemur í lok mars þegar hundrað fimmtíu og tveir samningar renna út fjölmennustu stéttarfélögin eða samböndin v r

og Starfsgreinasambandið eru tilbúin með kröfugerðir sem ekki eru ólíkar samtals eru níutíu og tvö þúsund manns í s g s og v r og eru þau langstærstur hlutinn af a s

í sem í eru um hundrað og tuttugu þúsund manns besti tíminn til þess að hefja samningaviðræður hefði verið fyrir mörgum vikum en næstbesti tíminn er einmitt dagurinn í dag og við hittumst einmitt samninganefnd Starfsgreinasambandsins í morgun

þetta ferli er komið formlega af stað viðræðuáætlanir þannig að í byrjun næstu viku verður ljóst hvenær næst verður hist trúnaðarráð v r samþykkti kröfugerð samhljóða í gærkvöld fer fram á þrjátíu og fimm stunda vinnuviku við viljum meina það

þetta kosti ekkert og þetta skili sér í aukinni framleiðni og erum ekki í rauninni að kostnaðarreikna þetta inn í

kröfugerðina okkar í stað prósentuhækkana er föst árleg krónutöluhækkun og lægstu laun enda í fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund krónum og krónutöluhækkunin fjörutíu og tvö þúsund hún töluverð breyting frá því sem hefur verið í undanförnum samningum en ég hins vegar spyr mig þeirrar spurningar hvort að við þurfum ekki að fá kostnaðarmat á þeim kröfugerðum sem nú

eru fram komnar vegna þess að það hljóta allir að sjá að það er erfitt fyrir atvinnurekendur að bregðast við kröfugerðum sem ekki er búið að kostnaðarmeta og ég geri ráð fyrir að v r og s g s muni stíga fram með það mjög fljótlega v r gerir ýmsar kröfur á stjórnvöld í tengslum við kjaraviðræður eins og að lágmarkslaun verði skattfrjáls verðtrygging afnumin vextir lækkaðir og að þjóðarátak verði gert í húsnæðismálum með byggingu

tólf hundruð nýrra íbúða árlega sem láglauna og millitekjufólk hefur efni á að kaupa eða leigja formaður v r vill að

félagsins vinni með samninganefnd Starfsgreinasambandsins sameinuð verðum við ekki bara sterkari nánast ósigrandi ef við stöndum saman borgarstjórn ræðir kostnað við bragga í Nauthólsvík og aðrar framkvæmdir sem farið

á fundi sem nú stendur yfir Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki að heildarúttekt á framkvæmdinni verði í höndum innri endurskoðunar borgarinnar heldur verði fenginn einhver utanaðkomandi til að sinna henni þá vill Miðflokkurinn að gerð verði óháð úttekt á kostnaði við endurbætur á Hlemmi vegna sem fór fram úr áætlun borgarfulltrúi Samfylkingarinnar sagði í hádegisfréttum að

framúrkeyrsla við þessi tvö verkefni og Félagsbústaði sýni að fara þurfi í gegnum það hvernig borgin standi að viðhaldi og framkvæmdum

og innri endurskoðun er en almenn gengur rekstur borgarinnar vel við

selt og keypt með tapi

góð áætlanagerð hjá borginni

ekki farið yfir alla reikninga

borgarfulltrúar geta ekki farið yfir alla reikninga æfa á morgun viðbrögð við hryðjuverkaárás á Keflavíkurflugvöll aðgerðin er hluti af Trident Juncture stærstu æfingu Atlantshafsbandalagsins í þrjú ár æfingunni er ekki beint sérstaklega gegn Rússum segir stjórnandi hennar hundruð hermanna og annarra starfmanna aðildarríkja NATO hafa verið að koma hingað undanfarna daga til að undirbúa þann hluta

hluti æfingarinnar fer hins vegar fram í Noregi þangað sem tugir þúsunda hermanna hafa verið sendir til að marka upphaf æfingarinnar hér á landi var í morgun haldin athöfn um borð í Þór skipi Landhelgisgæslunnar til að minnast orustunnar um Atlantshaf í seinni heimsstyrjöld þar sem hundrað og tíu þúsund manns féllu þar af um tvö hundruð Íslendingar við við tökum þátt í henni eins og við tökum þátt í starfsemi Atlantshafsbandalagsins á borgaralegum forsendum en það er líka sérstaklega verið að æfa varnir gegn ef að hryðjuverkamenn myndu ráðast hér á mikilvægar stjórnstöðvar á Íslandi samstarfsaðilar í þessari æfingu eru Landhelgisgæslan ríkislögreglustjóri um fjögur hundruð bandarískir landgönguliðar æfa á morgun landgöngu á Suðurnesjum ef veður leyfir á annað hundrað hermenn verða á öryggissvæðinu á hún fer eingöngu fram á norðurslóðum en stjórnandinn segir að henni sé ekki beint gegn Rússum sérstaklega

telur koma til greina að skylda landeigendur til að stofna félög um land sem er í sameign ekki sé sanngjarnt að örfáir einstaklingar geti komið í veg fyrir að vilji allra hinna nái fram að ganga til að mynda um hvort friðlýsa eigi svæði eða ekki í í kvöld er fjallað um friðlýsingar en afar hægt hefur gengið að friðlýsa þau svæði sem Alþingi hefur samþykkt

að eigi að vernda með ýmsum hætti forstjóri Umhverfisstofnunar sem ber ábyrgð á því að framfylgja samþykktum Alþingis segir jarðir í fjölmennri sameign hafa tafið mjög framgang friðlýsinga það er þannig í dag að jarðir eru að brotna upp þannig að land sem var einu sinni í eigu eins aðila eða einnar fjölskyldu er núna komið hundrað manns og í óskiptri sameign sem þýðir það í raun og veru að þú þarft að fá samþykki hvers eins og einasta landeiganda fyrir friðlýsingunni og nákvæmlega þessum friðlýsingarskilmálum til þess að þeir gangi í gegn þetta er það sem við höfum líka lent í miklum vandræðum með umhverfisráðherra segir kominn tíma til að breyta leikreglum svo örfáir landeigendur geti ekki staðið gegn vilja allra hinna það meðal annars væri skoðandi að mínu mati að landeigendur þurfi í svona tilfellum að mynda með sér félög og það sé hægt að hafa einhverjar reglur varðandi ákveðna ákvarðanatöku svona líkt og er í húsfélögum það er kannski ekkert sanngjarnt að einhver einn eða tveir landeigendur geti komið í veg fyrir að vilji allra hinna nái fram að ganga jafnvel vilji og vilji Alþingis það er að segja sá vilji að friðlýsa nánar verður fjallað um friðlýsingar og hægagang í málaflokknum í

kostnaður við uppskiptingu velferðarráðuneytis í heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti nemur sjötíu milljónum króna forsætisráðherra segir viðbúið að kostnaðurinn hækki því efla eigi stjórnsýslu þessara

stóru ráðuneyta fyrrverandi félagsmálaráðherra segir það mikil vonbrigði að gefist hafi verið upp á því að reka sameiginlegt velferðarráðuneyti forsætisráðherra mælti fyrir þingsályktunartillögu sinni á Alþingi í dag um skiptingu velferðarráðuneytis í heilbrigðisráðuneyti og við það fjölgar ráðuneytum úr níu í tíu ráðherrar verða eftir sem áður Svandís Svavarsdóttir og Ásmundur Einar Daðason sem eftir breytingu

verður félags og

jafnréttismál færast í forsætisráðuneyti og mannvirkjamál í félagsmálaráðuneyti ráðherra lagði áherslu á það að fimmtíu og eitt prósent ríkisútgjalda færu til þessara tveggja ráðuneyta og að afar mikilvægt væri að vel tækist til leitast verði við að hagræða en þetta muni engu að síður kosta sitt það hefur verið metið eða slegið á það mat að kostnaður við uppskiptinguna nemi sjötíu milljónum

umtalsvert minni kostnaður en við uppskiptingu innanríkisráðuneytis enda var þá einungis einn ráðherra í því ráðuneyti hins vegar segir Katrín að til standi að efla stjórnsýslu þessara

ráðuneyta og því viðbúið að kostnaður geti aukist enda gríðarlega stór málefni undir eins og bygging nýs Landspítala þannig að ég á von á því að jafnréttismálin flytjast til forsætisráðuneytisins og mín ætlan er að setja þar á laggirnar skrifstofu jafnréttismála og kostnaður við stöðugildi skrifstofustjóra þeirrar skrifstofu nemur tuttugu og fimm milljónum króna þessi áform ráðherra virtust

ekki mæta mikilli andstöðu við fyrri umræðu í þingi

forseti

verð að segja það að það veldur mér miklum vonbrigðum í raun og veru að það sé verið að gefast upp á því að reka sameiginlegt velferðarráðuneyti þetta snýst ekki í krónum og aurum um hvað það kostar að vera með einn ráðuneytisstjóra eða tvo heldur hvað er hægt að spara í útgjöldum til heilbrigðismála á félagsmálahlið ráðuneytisins og öfugt forsvarsmenn Evrópusambandsins segja segja ekki tilefni til bjartsýni fyrir samningaviðræður um

Breta úr Evrópusambandinu á leiðtogafundi sem hefst á morgun forseti ráðherraráðs e s b kallar eftir raunhæfum tillögum frá Bretum til að liðka fyrir viðræðunum viðræður um Breta úr Evrópusambandinu hófust fyrir einu og hálfu ári og strax þá var horft til morgundagsins sautjánda október vonast var til að það tækist að semja fyrir leiðtogafund Evrópusambandsríkjanna í Brussel á morgun en svo verður ekki forsvarsmenn

e s b hafa sagt að sambandið þurfi minnst hálft ár til að ræða samninginn áður en úrsögnin tekur gildi í lok mars forsætisráðherra Breta sagði ríkisstjórn sinni í morgun að samningur væri í sjónmáli ef stjórnin stæði saman forseti þingsins og fleiri höfðu hótað afsögn en ætla að styðja May um sinn í það minnsta þar til niðurstaða fæst um eitt umdeildasta málið landamæri Norður Írlands til niðurstaða fæst um eitt umdeildasta málið landamæri Norður Írlands fyrir um miðjan næsta mánuð vonir voru bundnar við leiðtogafundinn í Brussel á morgun en forseti ráðherraráðsins slökkti nánast í þeim í dag vegagerðin telur að vegur um Reykhóla með þverun Þorskafjarðar verði fjórum milljörðum dýrari en norska verkfræðistofan Multiconsult gerir ráð fyrir tillaga Multiconsult felst í því að nýta

og að kostnaður verði þannig litlu meiri en við þ h leið um Teigsskóg sem er talin valda miklum umhverfisáhrifum vegagerðin telur hins vegar þörf á endurbótum á

svo hann uppfylli kröfur um umferðaröryggi og kostnaður sé því mun meiri en Multiconsult gerir ráð fyrir

telur þ h leiðina vera betri kost en tillaga Multiconsult leiðin sé styttri öruggari og ódýrari auk þess sem leiðarvalið tefja framkvæmdir enn frekar

mögulegum kærumálum á báðum leiðum skjöl og dagbækur Ólafs Ragnars Grímssonar fyrrverandi forseta eru komin á Þjóðskjalasafn Íslands til varðveislu honum þykir mikilvægt að meirihluti gagnanna verði gerður aðgengilegur sem fyrst og hvetur núverandi ráðamenn til að gera sín gögn aðgengileg þegar fram líða stundir ég vissi nú ekki að þetta væri til hér forsetinn fyrrverandi er kominn í Þjóðskjalasafnið til að sýna okkur skjöl sín og gögn það fóru tvö hundruð og þrjátíu eða fjörutíu stærðar kassar með gögnum hans frá Bessastöðum í safnið og það er í höndum starfsmanna þess að flokka gögnin öll skrásetja þau kassarnir sem

hafa verið opnaðir í Þjóðskjalasafninu þeir geyma skjöl alveg frá til loka tímans á Bessastöðum sjálfur hefur Ólafur Ragnar ekki farið í gegnum þetta allt og ýmislegt komið á óvart eins og bréf sem þannig að það er ýmislegt sem hefur komið mér persónulega á óvart í þessari flokkun Ólafur Ragnar segir að hann hafi aldrei beinlínis tekið þá ákvörðun að safna öllum gögnum sínum saman þau fylgdu honum frá einu æviskeiði til annars hins vegar fljótlega þá mótaði ég mér þá afstöðu að það væri mikilvægt að stór hluti þessara gagna yrðu opin fræðimönnum og íslensku samfélagi tiltölulega fljótt ég held að það sé ekki hollt fyrir þjóðina að bíða í hálfa öld eða í sjötíu ár eftir að gögn áhrifamanna höfum við geta skoðað samtímasöguna eins fljótt og hægt er stefnt er að því að meginþorri gagnanna verði aðgengilegur fljótlega en Ólafur Ragnar gerir ráð fyrir því að bíða eitthvað með að opna

aðgang að dagbókum og persónulegum skrifum í dagbókunum er auðvitað að finna mikið af persónulegum hugleiðingum persónulegum frásögnum en þar eru líka mjög nákvæmar frásagnir

allt eftir því hvað þú flokkar sem leyndarmál en ef við tökum lykilákvarðanir það hafa verið kenningar um það hvers vegna ég

eða hvernig

þetta safn svarar öllum þeim spurningum þetta eru uppköstin sem ég gerði að Icesave yfirlýsingunum svo gamaldags að ég þarf að skrifa allt með

vissulega hafi samtöl hans við íslenska ráðamenn verið leyndarmál á sínum tíma en ég kaus að skrifa niður ítarlega frásögn af öllum þessum samtölum og sagði þeim í sjálfu sér ekki frá því en þau þau eru til en það er líka þáttur í minni ákvörðun að hún feli í sér hvatningu til annarra íslenskra ráðamanna og sérstaklega þeirrar kynslóðar sem nú er við völd í landinu að þau haldi líka til haga gögnum af þessu tagi þau geri sér grein fyrir því að þau eru að skapa

og þjóðin

þarf að skoða söguna oft með með gagnrýnum augum Birkir Blær Ingólfsson hlýtur Íslensku barnabókaverðlaunin í ár verðlaunin voru afhent við hátíðlega athöfn í Háteigsskóla í Reykjavík í dag Birkir Blær hlýtur verðlaunin fyrir skáldsögu sína

í umsögn dómnefndar um verðlaunahandritið segir að bókin sé spennandi frásögn af hugrökkum krökkum í heimi sem er bæði óþægilega kunnuglegur og furðulega framandi stofnað var til Íslensku nítján hundruð áttatíu og fimm í tilefni af sjötugsafmæli Ármanns

standa fjölskylda Ármanns Barnavinafélagið sumargjöf IBBY á Íslandi og Forlagið

við ætlum að tala um tjáningarfrelsi

við tvo nefndarmenn og

spáir vaxandi vestanátt í kvöld með rigningu vestan til en úrkomulítið fyrir austan víða strekkingur eða hvassviðri í nótt hvassast syðst dregur úr vindi og styttir upp vestan til á

ekki fyrr en annað kvöld Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir og þá ætlum við að

sé í næsta sigurleik í þrjú ár

í hópfimleikum hefst í Portúgal á morgun íslenska kvennaliðið stefnir á þriðja

sínar öðruvísi sé erfitt að bregðast við þeim áttatíu samningar renna út um áramót en kjaraviðræður hófust formlega í morgun Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn Reykjavíkur vill að utanaðkomandi aðili verði fenginn til að gera heildarúttekt á kostnaðinum við braggann í Nauthólsvík málið er rætt á borgarstjórnarfundi

æfingu NATO í þrjú ár er ekki beint gegn Rússum segir stjórnandi hennar bandarískir hermenn æfa á morgun viðbrögð við hryðjuverkum á Keflavíkurflugvelli uppskipting velferðarráðuneytisins kostar minnst sjötíu milljónir króna fyrrverandi félagsmálaráðherra segir það vonbrigði að gefist hafi verið upp á

að reka